Aran ni tomi wartoto liɗɗi So mi ɗon waɗde ndiyam, mi ɗon welti ɗum mi waɗi ngam mi waɗa laanaari, ɗuum ɗon ndiyam leydi no feewi e heewi. Mi waɗi towɓe ɗum ngam ɗe welta e duuɓi nguurndam ngal e bonnande nguurndam ndiyam.